सूप बणण'क सबसे बड़िया हो सबसे पहले बारीक सब्जी पाता गोबी ला एक सिमला मिर्च गाजर बारीक कतिकर तब फेर एक दाबेदो पानी उबालकर। पानी उबालणे ये साग तंदो देदे डालि मसाले कब उबलदे कब। जब सो उबली जाणदो तातके बाद ताब आम गाड़ी देंगे।